لون برتقالي من أحلى الالوان صراحة مرتبطة عندي بالحيوية والطاقة وحتى بغروب الشمس في دقة بغروب الشمس وكيف السماء فجأة تتحول للون البرتقالي وهو لون يعكس الحركة والحماس والفرح والنشاط يعني حاجة من هالنوع.